Nzo, nzo ogyogye bwebe nwashika. Ifu ko ogyogye nwashika ni nze ni olamu na nwa ze ni ni wo olamu ni byun kwo kwa angma ami gese ni ko mai sama ni wo agyogye oye ni adami ikweyi ko olapiya ki ikpiye ki iyun wato ogege ki ikpiyo hin oma ni nwa gese ni kun gaga goda keshi ni pyeshi ki ikpiye ni byo bwo owe ko ogyogye ni ana ase ni dami ni ngga ni nkuma pyo obose ifu nu ni nma kamo owo ogyogye ni nfu kotu hin kjwi ifu ko orayi hin kwi ifu ko owu ni nyya shu eno, otu ni nma mo owo ogyogye ni damo o-o ogeg ki ikpiye loshu loshu ni nggye ni oma. Ome ogyogye kase ni kada ami kanu a gi inokpa sho ga ga yi inokpa sho gye sho omebe shi ni ogyo za ni ya yawu kpo o- o- o- o- o- arayi ko kwe neno ni nku ma nzo ogyogye in ngga. Nkuma mo lemani, owo ogyogye ni nma kamo otemeke hin ni, byo ogyogye na ase ki dami ni wo ogyogye lamu ni inokpa afun na gye kamo aba zo omani kpo omani ba fayi pin ya dawo omani la. Ome ogyogye lamu nyakwu wa kebe kawene hin kpa ada hin ni adami ogyogye kamo, nmase, na geyagye dawa, nmase na hagye na tuwo ogbogba, nmase ni bo ohobu hin nkini obiyo na ze na bi tabo kuma agyi iri ko ogyogye mani na dami ni nmo kamo owaza ni obyun gebe lenu ni okuma yo orayi hin ya sha gohobu byo ngyolo ya mani nyee nyya mava mani ba damo o-aba dama obokpa, abokpa naba dami ni yun ya gye giso yun ya fu ya giso yoza ya gye giso yun ya fu ya giso yoza ba tukpa dami kuma nyya shotunehe kpa anu to gyogye iri komani ogbo nwashika ni ase dami okuma ngmaha ni, so ase gyolo dawo ogyogye nyya ma kamo odawo otu-odawo orayi, ki ik yikyo oma, odawo otunehe, odawo gohobu odawo ogyogye ogyogye oma.